கேட்டதற்கு நன்றி. அந்த நாட்களில் இதுவும் ஒன்று, உங்களுக்குத் தெரியுமா? என் மனதில் நிறைய இருக்கிறது, நான் கொஞ்சம் அதிகமாக உணர்கிறேன். நேற்றிரவு எனக்கு தூக்கம் வரவில்லை, அது என் கவனத்தை பாதிக்கிறது. இருந்தாலும் நான் சரியா இருப்பேன். அதைப் பற்றி பேசுவது உதவுகிறது. எப்படி? உங்கள் நாள் எப்படிப் போகிறது. கவனித்ததற்கு நன்றி. நேர்மையாக, இது ஒரு கடினமான நாள். என் தட்டில் நிறைய இருக்கிறது, சில விஷயங்கள் நான் எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை. இது வெறும் வெறுப்பாக இருக்கிறது, தெரியுமா. இருந்தாலும் நான் நன்றாக இருப்பேன். என் தலையை தெளிவுபடுத்த எனக்கு சிறிது நேரம் தேவை. நீங்கள் எப்படி. உங்கள் முடிவில் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது.